<hesitation> Ny sakafo kolom-paharazana tena tiako izany a ravi-kazà fangaro kokoho a, dia kadaka frempay a fangaro zana-daoka a fangaro voanjo pistache mako zany izy aminahy any dia anamalaho miaraka amin'ny laoka maina dia voampoa. Izany no tiako.